نو القوة البدنية الخارقة خير ملي نتحكم في الكليمة, شا عندي ندير بالكليمة انايا, عندك هاكا ان كور لي عندك فيه قوة خارقة يا با ميو, و علاش؟ باينا علاش بارسكو الفايدة تاعها ليا, الور الطقس الفايدة للجميع, بصح هديك لخرى اوموان نستفاد منها انا شخصيا, سما هادي هيا الديفيرونس بيناتهم